Tantaŋo niŋ i lafita a ye kumakaŋo bondi, kosiriňaalu le be a la le miŋ ye a loŋ ko, minnu ye a noo, niŋ i ye a kosi wo ňaama rek, niŋ i ye, niŋ i ye buloo; niŋ iye i buloolu ke ňaamiŋ, a ka, a ka wo, a ka wo la, a ka wo kumakaŋo le funtandi.